Pos ná, qu'andava el Hernán pa Medellín aviandu l'estrujón pala vendimia i quixu vel si fechavan bien los pernius. I assín, de golpi i porrazu, hormi fechó'l estrujón aquellu tó dio un estrumpíu. Polo que cuenta izi que conoció al Hernán Cortés verdaeru nel añu mil quiñentus, enantis d'él dil-si pa Salamanca, i cuenta que estuvun a palral estremeñu porque era la lengua mairi del Hernán. Qué maravilla, chacho!